Pues ada'a yabë naxwi'in juet's da yaba'a nënëm este yë lune'es, marne'es, miercole'es, jueve'es, vierne'es, sabadë, nëxë, dunt's ya'a nixa'at yë dun ya'abë ejt's jadun porque cap yë oy jadun nyagaya'aj mëdyaganty neib nëkë amaxa'an.